ɛrira betin yi na mɛna lo an sɛ tonu ho ji ta muyɛ si un ma wara ho hɛri-ra so han ɛri-ra so betin me ya itilize han a piri'ara biye nu tawɛ a cira wari ɛntɛrnɛti wa a bun ho han mɛ ya we a bera be in reveni mansiyɛli wa abe o yiro oma dɛmu han sara-ra mina a le ɓa nucoza zɛrɛ fa o ji be twa a fara mu wa to han ɛri-ra betin so mɛ ya konsakre han ɛri-ra beto besin so <hesitation> wari ɲinu minu wa ɛntɛrnɛti